Nikuiá kuakain yoxo yokovi kuin iha yuu kua <hesitation> iha yuu kua, <noise> kuia uxi uvi yoko kuiá kucha unkuvi uvii yo'ó uviyó uñi yo'ó komi yo'ó o'on yo'ó, iño yo'o ucha yo'ó uña'a yo'o uchi yo'o uchi, uchi o'on, uchi yo'ó kuvi o'on kuiá kue atumando yukachia kaxanxavi yuu kua atunuka chinde kue uun yo'ó kuvii o'on <hesitation> o'on yuka komi komi vikia komi vikia komi o'on yo'ó, ta'a oko uxi komi o'on yo'ó tuku tayeka kuaya akoyo yo'ó, ta'a kuvii amanri yuu kuá yota yota yo'ó kue yuu kua era chakan xo'o ka'a ya'á xunka xunka yuu kuana ñii chakuenta manrá tachakuenta mayo chakayu xan xavii komi o'on yo'ó komi vikiá, iho chava chpi chin komi vikia o'on echa'á. Komaña uu kuvu <noise> komi kuvu, yeka kuvii o'on takua kain xhinokui yo'ó ñoo iño viko xhinokui yo'ó xhinoki yo'ó kuviiyuu kuan nakeivale, tayuu kuan kuan tavicha kuakan tayuyu kua chin xoko xoko yuu yutuu kiañuu ma'a ita kia kii yuu, kuachianu ma'a tutu kua atoko kuii xoko yutuu, takuayu nakua vee ñuu kuakeñu maleta kuakeñu chiya'á vee xunduchia chí yuu kua chañio chi ma'a yayukua kuañuu yukaxei, xoñu kuañu kuá amama chakua chami kueñu kua kakachi ñachaví xhi yuu kua kua kachiño xavichí, yuu kua kua xaño xavixhi kua xaxexi ño'o ñando kue kuakimaku male'é tayekandiaka xa'a kuen kankuidii xakian kuañu vee ñuu taveñuu kuañu chixavee nduchia xii ña'a vee kuañuu chikaiño chi maxoku yuu kuá takekan yuu kua nduu ndukuvu kuañu ta'a unka kakuvuu. Chakuanduchi takachata nduchí, maleyu kuaya vee ñuu tayuu kua yukua kue maviko chakuvi yuu kua xhinokui yo'o chakuano kuiá uvi yo'ó uviyo'ó kovi vikó mayaxuu yuu kua nuaka chiño nokue yuu kua xakoyo yo chikoyo malexa xokoño ña'akova'a ñukuña, kueña yuu kua kueña xaxoña xaxokochiño kué ñakavaño yokovaño ño'o chikoño xuño chí xutuñu chiña'a yonguo chiño'o kue maken maken kuechí ño'o kucha kui mayuu kua, viko ya'a xuyuu kua kué xaxokoña ñachuku yuu le'e kueña kovaño chinxuin, tayukua tayeka kui ma'a uu viiyo uvi yo'ó uñi yo'o uñi yo'o yo kua yuu kua chakua chama, yuu kua viko xuu chakua chama viko xu'u xhinokui viko cha'a xhaya'a viko chi tikitá tayuu kua chakuaí kuu viki kuá ehi yuu kua chika koyo, nduvi ñaxhika chika koyo yuu kua kué. Kueyukua ñayenguo ñutuu ñayekuá chikaxata yumanyi, tachika xata yuu kayuvi xhikaxata ñuu kuatun chakuai kuu viki vai kué kue chakua uchivaña chikakuiña yuvii xhiko, ñuu kua kuaxu kua yuu kuatan yiño'o ta'a chakuai kuviki kuañi ñuu kua ña'a ña chikakuña yenguó, kuu yee kandari chikañayenguo hi iha yuu kua xhiniti chi chikañuu xundo'o uviko chaí iho na'a takucha yuu kua kuu vii chakuacha, ta'a atucha yuu kua unka kayo'o iño'o yuu kuacha chakui ma'a viko viko ñunda taviko xuu yuu kua taun takachi yo'o kuakue vee ñu'u katuñu chima'a maxutumañi chiñuchia vee ka'a kata chinka chinko ko koño ña'a yenguo chinrá uun nukuchia nuu yavii, kue ketanra kua kuachin konra kinrá na'a manraña vaka chiño'o kue kaxonra chimachutu ma'a mai takachenra makuyu yuu kuá. Nduu kuachia ndekua chenra chenra <hesitation> tayuu kua, tanakacha tanduchi chin xutumayi nave yuu vee ñuu tayu kuacha kue ñuu chanaku kuu ñuu kakak chá, tachiño cha'a chiti vee ka'a taño kuan tuvii nayenguó unkavi xuku ñuu, kavixuku tuñu nayenguo kavixuku ñuu ñukuá, kueyuka kuvuu yuu kuá hidii hi kué ñatando kavichakue kuvichi vaí chakuá xoi ñainka chenko ko'o vee ñuu kue vichi hi kachi ka'a yuu kua kunvia nikave xukuu iho vee kuu viki hi cha'á, iña xutuu mañii kue ika ikuvi cha'a kui xhiño chinrá takuchachi ka chikandó ta'a yuu kua tanri nakan cho'o tandó ndo vee kue chikan ndo chixhi, chitá ta'a yeka tunka kuu tañi chivaka taunka kache unka ka'a yuu kua cha'a chakuanu tuu kundá yuu kua vee ñuu kué, chakua kuetá a'a xutuu mañi takua chinchinra kacha'a xaka chiña ñuu yavii ta'a tanka kaxhata tanka ñuñuu, kue ñuu tayuu kua ndikakavi xukuu ñayenguó kavixu chaka kaña yenguó. Ika chikai kuyuu kuá taviko ñuu taviki xañai taviko ñuu kuvuu chi ka'a, kuñondo kuchavi kiyuu kuá xavaño nduxuu xavaño viko machiña xhivi xhiko yuu tanduu nuyuu kua kiño chachayu chindavi, añuu nduku kuaxo yiki kiñoxokiá ña'í chanxiko chindo xan xiako ndukuachia ya'a nayeguo kuachiá nuu ma'a xoyuu kuá, vachichiño yuu kua ya'á chi nduku kua yachí yuu kua chintianu yukua kuachiá yatachi xhiko ñuu yayuu, yayuu yuu kua yayuu yuu kua kunu yayuu nduguó yayuu yuu kua tichí xavañu yayu xavañio ya'a ha xavañuu kua ñuu yuu kua xuvii xasvaño xuvii, n dukan nduchiá xavañuu yui tiyaka xuvitiki xuvi yuu kuan ndunguo xuvii kono, xuvii xanduku tando nduka xavaño kue vachinayeguo kuenka ñuu utaxata untakachi ñuu xhiko ño'o tavichí. Nduchia vichi tukua tukua, tuu lima iha tuu kua na'ano yuu kua vichi pero tando yukua yukua xa'a va'a kondo ñayenguo xhaxhiko koyo yuu kua tayo'ó yuu kua chachi koyo ña'a yeguó, tachiño yukia yuu chachiño kuyo xavii vixhi xavixhi yukua kaya tavixhí tukava xavixhi tikia xavixhi yuu kuá takua xuchi yukua tandeyuu ño'o, kuaña kaxhiña tuku viko ño'o tayuu kua ya iho yukuu viko xakua kuku yonrá yaxakua kaincha yukuu ma'a miko chaió yunduu, chita cha'a ñiuu anduka camanra xuu kiño tanra yuu kua yuxukai kuu kuvii chakuvi kakuu ñunduu tandeyu kuakavi tandanra xukii ño'o, vikue yuu kuxu kaika kuiño'o ñoño yuchicha ñuu nuxixava ñuu yuxukanrañi kuanra xavachí chixavii ñuu añenrá, vixuu yikachi ñañenrá tayuu kua manra iin yikañanra tandoí ya'a ñonra kuvii kueí. Mamanri ñuu yuu kua ñayenguó xavii kuu vivi, chikan xaxavi chixan ndadenguo iha akiñui takuan tandoi yuu ihá koyo ña'a yenguo chi chun chin noka tayeka kuu vii kuu ño'o, yunduu yuu kuá kuando chachindo tun ndon vikii yuu xuu kaku veí kuu vitando tuyu kuá yo'ó ucha yuu kua kuvii, yo'o yuu kua chava kuvi viko koyo xuu koyo kuakuyo kuayo kuachachí chika kutuá yuu kua yuu kuá kaña kankonra chikoyo xuu honra chitakonrá, yuu kua ma'a mayayu kucha kuii chakonya xu'u chika xakuenta kué la'a kueya kuyuxuu tachan chakachí koyo xeyuu kuá chañio tukia chañio chuvii, chañio nduchia vichi chañió tachita yuka añuu kuatun yaka kuenta koyo xuu tayeka kuvii yo'o yuu kue yako yuku kué, yuu kua chañion chuvuu chakuenta maxuu chakuenta maixukui ña'a ñachá. Chachakuachi chio xha chachakachiyo kuvuu leyuu, maya kuchami kuyi chio yuu kuachaña yika chaña'a chakachi yuu kuachaña chakachi chi xochió, xakuchi na'a chió komi na'a chió naxama kaña koña ya'a kué yuu kua ñanri chió maña kui nachá, kukumi xuu kuño xeña'a vii takuchaka chi kue vaka chika kue kuvuu yuu kuá chañio chakuenta ma'a koyo xuu ta'a xañañuu kué, kue xuu kañuu kue xachuña'a xhikonro ya'a kuachayu kue va'a ñakunra ña'a xañaño chikora ña'a ñakuñi ño'o chi xuño'o chaniko ñakua chacha kuchia takueka kuvii vii, kue yuu kua yuu kukuachiá yake tukuu yakuenta yukia tuu kua tukuu kuvii xuu ta'a tachiken chin tan tenrí chaxuu iñi kuin kue kañuu tunchi yukuu ña'a kundun, kue yuu kua ñakachindo ñakubuu anduu kuvii tayuu yuu kuan nakuve ñon chiñon kuvii ixa'a ixañu yuu kuan yuchi xakuan ndaxuyu kuentu kuu yuchí xui takuñi kachi kaí chiña'a. Kakuvuu tañanre kuantanri yo'ó yuyu kuachondei xixaí ñanri kuvuu chikandei xaxei, kuvuu kakeñi chiña'a kañe chiña'a kuvuu ndiko yeiñu kuvuu vichiña ndeí kuvuu ñayuventanri kuvuu nduku, yuva va'a kuu yuu kuá xakuño yuu viko tukua cha'a, ya'a kuenta xuu vatuku kuava'a maxa manduu kuanama iñiyo kué kuvuu yuka kuvii kuvuu xo'o yo'o uñia yuu kua kuvi cha chavachi yukua, xavii chakua kunró chakua tachi konra yuu cha'a chandondi viko cha'a konro chakonro ya'a vee cha'a ka'a konra tuu kué takua tachi konra yuu koxando va'a konra ñuchi ko'o, konra ocha chancha konrá makuyu kuachin chancha konrá kueyo yuyu kua chí ya'a yuyu kua kué chami konrá kuyo'o kuu kueña takua chachí konrá ta'a kovo yo'o ihá yo'o uña cha tachí konrá cha'a xando konra yukuá ituu chi konra tachi konrá, nuñi yuku nduu kuan yuxhi. Nduchi <noise> tón nduchi kuichi nduchi palata yuchi kua tachi konrá, xhinoka mamanri nduchi chí chitachi koroya yo'ó chichio xhinoká yuu ka kunachachi yandó yuu kua chachi yen yuu kuá tunana ya'á chichachi konrá yuu kua ñayivonra ñaxankonra yuu kua chokoyo ituu yuu kua cha ituu, yo'o yuu kua yukuu ña ñayikonra tatanra kuñi kuán tudii chi mamanri yan konrá tanundu konra tandeyu kuan tayuu kua ke'e va'a kueña ñañonri viki kue ño'o, ma'a tata ña'a vañuu xakuexa kue chio tayuyu kuá chia kue yuyu kua kué chaña iñiká chandu vichi xhandu vichi chanduu kañuu kué kuvuu ña'a konró iñii kachika atuu chikon chinuvichi no'o yuu chinduvichí tandoyu kuá yuku chino kui kui keka kuvii yuyukua, tando tachan ken yo'ó uña'a chakuando yuku yiko ma'a ma chitoyo kua xakuviño yuu kuá viko chí ta'a. Chika tuku ño'o vee ñuu yuu kua kuxuu viko <noise> yuu kua tuku, yuu kua xhiko ño'o tenduu nduchia chaio yuu chiá vichi chachi koño tuu chaí xhi tuku chi xikoño matun nduma'a xhita kua yayu kua taxhiko ñuu kuaka yuu kua tuncha cha'a chachiyón yuu kua kuatanrin yayuu chikoño, tayenka yuu yo'o <noise> uñiá yo yo o'on yuu kua chakua kuvii yuu kua chakua keñu kua ndixhi chakua kue chikumi ma'a, ñuñi chaka kuvii matu tachikora nuñi uvii chikon nduvii chakua chakua chaio ndixhii chaye kachina xutii ñuñi ñuñi kutu kachinra vii, kue uvixhiko ndetuvi kua, chaio ndichi chaio chacha chindu ndixhii chin kichin manra yuu kuanuchiko ko'o kua ke'e manrá tachin nara chiki chavan chichina yuu kuan ndixhí, kiuu axuuna tucha'a kuaiñi chava'a chinrá yo'o xonra yunio xayuu kuaxanara kuachi kuachichina yuu kua ndixhi xhiñi achikama yunke tachinche yuu kuan ndixhí. Xui takuandixhi namanduxhia tón yukuacha chinachanra cha'a kenduu yuu nuu, chayenda ñuu vachindera ndichi chacha chí kundun chindo chimayuya kuá chixuti chin xakuyu xaí tayuu chachayó machichi takaxi maxaí, ixiñajan kachiyo kuan ndixhi kachinrá kue chikuvi kundan chunri chinrá nuñi kutitachinrá tayeka xeí kayei kakiña xhite tamaxeí xhika teña, ñamii maxeñani nuu kuña ko kuaka he cheña konxi tayeka xai mache xiko uu ñayenguo tachio ya'a yaye kivindó kue ma'a kachi manri mayuu kuakenda ke'e, yeka mamaxaxoto kamaxutu mayan chayando kuña'a ko'o kua takachi yo'ó kue yanyuu takuenta mayuu kuvii yuu kuan yuu kuan nuñii itá chindá, chixudu kuachin u un uvii tandi tukuña'a kaxhinño tayeka chikachindo tayeka tayeka kuvuu uun yuu kua chanaken konrá koyo yuu kuan koyo yuu kuan nuñi, nuni cha'a manuñi kanyuu kua cha'a chikuvi chachu kui xokonra nuu yuu nukua noño'o. Chaxakoyo xo'i tachakoyo xhitá nuñi cha'a maxukue tutiyu kuá nuñi vachichinra yuu kuá yeko yuchia kuu nakachin ndó ita yuku tayendu kuu takua chikenra yinka kuvii kayenra kuaxayu kua ya'a kuaton tunana kua ya'a kuachechi chin, kue kuexavando kuu chachi yuu tanyuu kuxhikono chinki va'a tayeka keka chuu kua, chika xuti tachinrá tayukua naken vanra tayuu chitu kué che'e kuia nachati chatuu nduki yakien va'a chutu kue kue iho chaá xakuñanda iñanri xakuachi chatan kuiá yukuana kivanra, yuu chutu tanrí chiteyu kua tunana tuya'a nduchí yuku tando chutu yandan ken ivanra chinti tiyaka ma'a kachi tuñu chitukua chikaña vaka kuña kuchatinra chí tayeka tayeka yuu kua yo'ó uchi uchi yuu kuá kuvimanu yuka ña'a chama'a. Manru xutuu chakuvi kuvi chakui, tayeka kuvii yea taña chañió chitamando kuachixeyu kuá chitañu chikua yoko chakuayacha chika'a, kavii yuu kua keta konra nuu yavii yuu kua chekata che kokovi yoyu kua keyu kua yuyaki yukua kentanrí, nuu kana koto chakua ya'á yanuka nanchama yukati xeyukua yo'o uxi oon, yo'o uxi oon yuu kua yo'ó uxi yo'o uxi yuu kua komi viko kuvi viko yuu kua xutumañi, xhinokui vikiá yuu kua kuvii viko xutumañi cha'a chinxi yaxunru yo'ó yuu kua viko yuu kua kuvii vee ña'a yenguó uun vee ñayenguo ño'o, yuu kua yachito kuchan chancha yuu kua yukua xañio vii ko kue chuku kuña'a ñuu tande tuun va'a chi chinakeñu kue chichikuvi yuu kuaí ituchi kui tandechu yutu titache ñuu, chi kuchana kua ño'o ma'a tunvachi mayaxuu yó. Chakuenta yui kua kue vikó, takucha koño ña'a yenguó chikachiño yu nduguo kuu kunu xunduku ñuñi yuu kua nduchí, kueña koxo kueña kuaña tukun kueña ña'a yenguo vii kuyukua iin kukaña ñixa'a kachi kuña ñixa'a kuchi koñañixa nduu he kuntando ñayenguó chika ñun chañio chí kinki va'a kuña keta va'a viko yuu kua kue cha'a, kuenta chakuva nakuva ta'a ndun xachi maxuu tuñani axuu yo ta unka ka'a unka kavichiá kuvii viko chi ñanyii chinayi kué, kue nakuayu tuku tantun va'a chinru kué manru yuku tayeka kuvii yuu kuá viko yuu kuá, takuu chakuan nde yo'o oko uxi ta oko uxi ndon yó kua kuvii vikó cha'a, chakuenta kovo tanyenguo chichi chakuán chayonri ka'a ñayenguó yuu kui ihá yuu kua kovi yuvivikoá, vee nuu kuvi yuu kuá xutu mayii iñi kue yuu kua yukua kinchavi konduyu. Kue kachiño kue kuu kacha'a koño nayenguo chió takucha yokonyo, viko yuu kua kué chakonva kueyu kuke uu uvi kuvuu kuvi vikó viko yuu kua chakuenta kuvuu kacha chiá, kuvi kovo oko uxi tachakuenta koyo era chañiña ñañii kuu kuvi oko uxi o'on yuu kua kayiño kué ñakonda yena yenguó kue ño'o kuachako kuayeño chí, iho tayuu kua ndukua kachiño chiyu chiveyuu kueña yuu kuá nakiayu tukuu nachió xhin ñuu chinka tuu ka'a ha yukua, xanduvio yuyunachió chin ita ita kuan ita xo'o tanakio yomakutu kuen ñakuvixhi ña'a kunñañu kue vachi kachi kundan ndo'ó, chichaiñi maño chichaiñi mañuu chachiño chakuichio ñuña yenguó iha tanri xhika tuu kaxhí ta'a ndava xhitei xhii tuka'a ndo'o chavixhi yuu kuá tayukua tuchiá komi matumi yuu kuá tata ten nuu yuu kuá xuvii. Kue xuvii ñayuvi xavanri xuvii, xuvin nduguo xuvi xakiá xuvii ndukuan tikan ndukiá uvii tiyaka xuvii, xuvii yukua yunguo xuvii kua iin ixuu tandeyu kua tayukua ñachayu mayuyu kuá kueña yuu xuu iñi yuu kua yenguó ka'a yuu kuaxandu tuu kuachi iñi chí iyu kue kue mayu yuu, kuatiña kuaña keñiño chí koñu taxaño kuatanchiñi chiño'o pues mayu tuku kuachiini tuyuu, nuñañio tayukua kundava'a mayuu chiñió kue kuyeka kun matunka chiñuu kueyeka ñakeka chintain yuu chión kucha'a atuu chakuan uun ña'a konra cha'a ihó vee yo'ó, yuu kua achanko kuiá chava chiño'o, chavachiño chava chikachi chavando yayu chandu chavichi chandó chicha iñi mañuu takuchama ño'o makuchachaño unachayu kuña'a kuchachiono kua kunya'a ñuu kuyan kuyamayu tuku teña'a kuachio kuenyu kua kunyayu. Tayeka kui viko yo'o iya yo'o, yo'o uxhi achu yiako viko iha yo'o uxi chakuvi ñoi kaku chakuenta yuu kue yuu kua kue ma'a yuku chacha xakuenta yuñu tachakuenta nayeguo ñuu cha'a, kanxa xavii yuu kua kui viko chi xando tando ña'a tanrá chichio chino ka'a manuya chinton ndoí amañu kuiá kuvii tandoyo kuá ñakuvi katanri, xhinoka taxakuvi kanda taxakuvi kanda kue mandu make yuu kua xava'a tanduña xava'a xanri chakua xino ka'a ña'a nainin ndo'o xakuvendo mechinka'a xakuvendó ta'a yuka yikue ñakaño chikoyo xeñu takachi ñuu kue tuku mayuu ñaxaku kuvii no kue ma'a kue mando'o kueman kuvii manduvi ko'o, chikuvi koyo no'o kué kuchana niño'o ñuu xanxavi ñuu ñukuachati ño'o ñoo tande yuu kuan, yuu kua yeka ñañi kué mamanri ña'a yenguo ño'o ichió tatanri kañei ichi xa'a xavata yenguo chaña chaí iñi kañunña. Ñakuñiño koño ña'a kuñiño kué ñayuvika ña'a kumiño komi yika'a chixavataña yenguo xavataña yenguo tuku cha'a iñi, ño'o tanri maxoka yenguo tanri ñoñuu achuyakia tayuxuka xakunañu chí, chiya kucha chiu yuu kuá kui chichino nayenguó chiyuu nayenguo ño'o cha'a kachiño nayenguo yuu kuá, kuño ña'a xandavi mayenguo yuu kua chatiño kuei chiño ño'o chiño yo'o xo'o chió chachio chakuvi ño'o, tayeka kuvii yo'o yuu kuá yo'o uchi o'on yuu kua yuu kua kuichi kuvii yuu kuá vikon ndoyo'ó, ta'a tayuu kuachan ndoyo kuá yo'ó uchi o'on chava chiyo uchí uvii yo'ó uchi uvii yuu kuan ixa'a tukuu yuu mamanri viko mamanri xuu iyeun o'on, ñai ñayenguo manri chaxui yii yuyia yaio xandegui ya'a yavii cha'a chandavi iñi ya'a kué ihon kue chiño, iho chakuvi chi ño'o taio ñayeguo manri kuxu iño'o kue ñanri kuu nachino ihó yuyu kua nuu yo'o uchi uvii. Yuu kua yuu kua manikuyu ñayeguó, nikandoyo uxi uvii tavikoxo no iho viko iho yuu kua xañio ian ñuu tunda ñuu yuu kua tamixuku ñuu chin, uun yukua ñaxuu ho chi chito yuu kua iho viko yuku iho chito'o chinyaxu taya yuu kua veñuu yuu kua ta'a, xunka ñuu tuku kanri ñoí yuu kavi xuku ño'o yuu kuan kañuu tachikoño ña'a yenguó ña'a koño kuu kavii xuku ño'o, tachañio mandukia chuñu tachaño yuu kua exyukuá yayuu chanio yuu kuá chañio matuvi chañio michindukia xavantaña yuu tandaña yuu kuaxakuvi machan tañuu, chio kueña kovo makachí chi iho takayu chinxeyuu xeñañi yukuña yuku ña'a nakachi kutandeyu kuá tayuukua yeka kuvi yo'ó iha tachama'a oko komi yo'ó yuu kua uchi uvii. Yuu kua kaku maleyu kua vexuu ndukia chiyu makako chañio maxhita chi maxhitá, yuu iho chun chavixhi vañela chañuu yukua yui ya nduchia nduchia yuu kua vichi kueña koyo tayuka kuya yenguo, kuexu iñi yuu kachikaña yenguo yenguo chikañuñu kuá yuu kua chika ñeyiyuu xhikianrí chin xuu nduchia ñaleyu kua ta'a kuachiño kuayaka yuñio kuá, chimaleyu kuaxanve maxundukia chí kue chinkoyo xuku yuu yunkué yuu kua kiño yuu kua kii yuu kua tutu tutu kua tutu kuan tutu kuii tutu tandeyu kua tiño kue tuku ikia kiakuchima'a, kue kañuu chika iki ño'o chima yax chima'a xundukia tachimaleyu kuan xukun ndamiá kuaña chiveña kue yuu, kuako kuakia ko'o kua kuchi kuakakuchi tachañuu yekuá tayuu kuachañio mandukia chiño'o tachaño xakumaña ñuu cha'a ñuu ta'a chachikoño ña'a yenguó, kinki ñuu ñañuu chakaxa'a ñuñu kuá kuchayio kachi kué yo'o iha kucha'a. Chakikun yuu chakuchiva'a koyo xhein chi ka chinchi konrá, chikoño kuu ña'a yeñuu ñuu yoxo ka'a kuvii koyo viko chaio ño'o ondo chika chi chiguo ñayiguó yeñuu chika chiño kue ña'a, ñakuxuu iño kue koyo xaka kuayeka kolexendo kuche, chikoño xendo kuña kutugando kuña ñee ñuu kuvii chakuvi ñondo tuku yuu kua koyonrá uun chuka iho ño'o, ichio chiñio chi konrá yuu kuan xando vii konrá yuu iki xanduu vii konrá yuu kua viñuu xando vii konrá nduu koyo honra xava'a chichi iho xhino ka'a, yuu kua xandu vii konra xanduu tanduu yuu kuá chika konra yuchiá xando yuu konra yuchiá kue yukia yuu kua chunu, chika koyo no'o yenguo nuu chí kandenu chika kuyuu chino chana kache ño'o tuku nduchia va'a, chika nuyuu kua kandun nduyuu kema'a kuyun nduchia yuu kua kue yuu kua kué yuchia chachin ndando. Iatando yuu kakiño yuu kua ixakuvi konro ñayuu, ña'a yunguo nuchi chió yuka kachi yuu kué kuachakana chindo ka'a kué tanduku kuu nayenguo xañio chino chakuenta ñoño, tayuu kachi kué kuyii chinana teyuu kutan toin cha chaxandoyo itando ñayenguo chaxiño ka'a kañuu maxaxañi ñakanuu uñuu kañuu xanxavi nanaño chinkoyo nayenguó, yuu yuchakai chaviki maichi iñi kue kañuu kuan ñuu yuu ichi chí ñikañu ta'a kuachakañata yuu kanu viki chayonri ka'a chañonri kuan kua ke'e chakañonri, cha chakana chakuan ndoyi yuu ñayeguo chi chankuvi kiñoñuchix xakuvi tande yuu kuá takui kuvii tachika kucha takachiyu kué kuñava chin xandoyo uum, kue tando tuyuu kua ñayui nixandoña vanri ixan koyo ñayeguo ta'a ñayexu taña chiño ka'a, mañuu nichachitu nuu yuu yuxukuka mai kuvii maí ñuu nixachavañu ka'a nri komo kiño chikuvi tanri chikuvi yee kaxavaño manritanri mayu hiyikué. Ñaxavañu yanri kenri ka'a tain chakaxi tayuu xukuyu kayu, mañu ñaxavañu va'a mañu ña xavañu va'a tañuu ta komi vaxhi xanduyu moki kua chanduyu tayuu kue iho uun, chakomi kuche tandeyu kumi yuu kuachi kuchayio kachi kué, vaka chikaña yandun taña nandun manriña yenguo ño'o yuu kua chenga kutu ñii iñi vaí yuu chiño ma'a kue koyo ñayenguo, cha'a natonchia kachi yo'ó maku tuu iñi yuu chi, maku tuu iñiyo nichiño tañimayu chimayu kué kue mayuu kayu xunkatun tamayo ñuu xhiniyo tunka tuyeka xhiño tunka mayuu ye xunka tun, yoxuka kuvii ñoyuu takuchaka chiyuu kué vaka chikañan natuña yinguo ñuña ñayeyu kakacha yakun chakua yuu xandoyo tacheka.